Fangare gena garaki foloi se dalawaho osu, daso paru, se ngula-ngula. dadi gena se ngone oy oyo ge ngone gahi karja me ngone paleca bahaya.